<hesitation> Nanjínal námank <hesitation> aná bíseemat, nëyá opital aná mataţ, nëya cosan manjakú mbeer nëënkáana bëëncúunkan dí cúusan manjakú, bëëncúunkanul. Mëënjákul unuk pekal wí kay, mëënko banjínal: ndënká pëënjeej bënko bëëñalal, nanjeej bëënjúsi, nanjeej bëmangú bëlund, und kanjeej bëñal und kankëmbërin und koorúdáan. Ţí palu dí unuk wí unjáaţ uwundo káanţú und kudáan. Ŋal námpaţ natíis bëñal und jeej bëkël, und káfañ bël kábá, káatoran kábá, und kandáananël, und káñawël unk joon und këndo ţí unuk ţí. Ñawëna umpaţ, ñawëna umpaţ uncí ulef yënkan und káñawëna bëkël bëñal, ulef yënkan